Смузи аз меваҳои тару тоза тайёр карда мешавад. Меваҳоро шуста, реза мекунанд. Баъд ба блендер бо шир ё йогурт меандозанд. Каме асал барои таъм илова мекунанд. Пас аз омехта кардан, смузи барои хурдан тайёр аст.